Amaarwa nyowe agu ndakunda, ndakunda tonto. Hakuba tonto, kuruga kare twatuba turakikora. Ora- Orananka oratema ebiitookye embiire na musa, ori- oraba mwakozire entabo mwarimire ekiina, ohembeyo omuriro mukiina okwe, kyamara kwosa gye oreete ebishansha oteyo, waamara kubitamu oreete nanka mbogoya yaawe na musa obiteekeho, oteho ebishansha oteho n'amareere oshwekeho itaka. Omunaku itaano birabyahiire, hati mubyiheyo mubitondore mwamara kutondora muteeke muryato, muteme omushojwa mutemu munyuuke. Mwamara kunyuuka, murakozesa n'amaizi.